Egbo ngmo-ngmo ka ayi lekeke, egba ngmo-ngmo ki iyawu koga kwukye-ga kwukye, egba ngmo-ngmo ko, agyelo lo oradiyo, egbo ngmo-ngmo hun, ya yun ya gege ko gbola lo, kwe ase gyela ba kyegba kwe aba tiga ebe ni webe ni ase gwutagye ko minyo, agege aminyo neneshi lo, oma gege agbola lo, so awegba iri ko omani, ba wase obi kola gbogbo ishi nwashika.